Mmama mi kitu mkpon mi kitu kpukpru uwem mmi eke ntono mi ke itu. nnyun nka mfiak nyon ndi itu. tono nkemama mi kitu nkip inem itu eke. totno ke akpri mmi nkip inem itu. enyene mme mkpri nkeme ufem ini oro kitu eke nkip inem nkene ufan oro. mkpri inyan oro nnyin isikode. mkpri nsana oro isisana de. nte nnyin isanade. mme mkpri mkpri mme ufan mmi iden owu odo iko mkpri inyan isana ma mme eka nnyin oro ke inwon anam mme mkpo oro anam nkip inem tutu eke tutu nyin mmama mkpon kitu eke. ndu mi ke itu eke nko. nko mkpri inyan nka ufok nwed. ufok nwed nni ke akpa ntono ufok nwed nni ntono mi ke itu eke. nyum nka ntre k'itie akpanade ntre. mbemisi ndiworo nkaka ufok nwed k'itie efen nyun mfiak nyon ndi. oro anam mi nkip inem itu eke eti eti. nyeneke mfina itu eke nka inyeneke mfina ma mai. inyeneke mfina ma owu ndimekied efen so mekip inem ini eke tono nkemana nyun ntonode mi tutu esin idaha isua ema eke ndade mi mfin. ndikabade ndi obon mkparawa efuri efuri etu eke.